Si lë stüdi al e impurtant e i giuvu comuncue a dövu dövu frecuenté le scole e soprattutto si sopratüt së al e l'üniversità al e propi impurtanta perché a porta pöi a avei dë rizultati magiur sël travai ecco tüt li <hesitation> e niente al e comucue impurtanta la scola